तुम लोगण काफी समय से अच्छा दोस्त होकेच्छे। जेकि तोहन जब पहिला दूसरा कच्छा में पढ़ेच्छे। तब से तोहन के दोस्ती होकेच्छे आव तोहन के। दोस्ती बहुत गहरा होकेच्छे आव लगबग अभी। साल हो जाएच्छे तोहन के दोस्ती के आव अभी। भी तोहन में अच्छा बेवार होकेच्छे आपस में। अच्छा दोस्ती निभावेच्छे अगर किकरो कहीं। जरूत पढ़ेच्छे तो दूसरा दोस्त उकर साथ देवाईच्छे।